So mi wodi inaare defirde nyamunda joni-joni ni defay chaay, mi sa'a laalaje, mi sa'ai dankali, Kadim bo mi defa indomie ngam yimɓe e yahooɓe.